Inchi nigeria inchi africa iran dargenu african irraninne inchi birian wol madhi qubeti nchi ak algeriafaa morocco faa inama nigeria kubetkune inama guracha inama inama lila wari faa datu wari afan ishiati wari dansa ammine inama kunne dib ed rifes ufit lakisa inama guracha inama lila ada ishia fan dot aminne lila wari fet.